Za zen̈y koa tavela an̈abo eny, izy kà ndreky ran̈o ndreky hanin̈y fa pare, raha handaniako fotoan̈anakà am n̈abo eny zen̈y <hesitation> mihirahira aviô mizaha mizaha rô zava-boary àby io zen̈y za. Karà ze zen̈y ny ataoko zen̈y.